Kô fa agnano saosy carry zegny ai, de <hesitation> mividy carry enao a, de mamana menaka-menaka-, de menaka le mafagna igny aminjai <hesitation> afa-ararakanô akao zagny le carry de angarongarogny tsara de lasa jaune jaune be aminjai bonko menaka igny e de efa oe saosy carry zegny de afaka afangaro tômaty sy tongolo aminjai, zai.